बेल्जियम रो संस्कृति घणी विविध होवे, जिको फ्लेमिश डच, वालोनियन फ्रेंच अने जर्मन परंपरावां को माल मानांझ। तीन आधिकारिक भाषावां—डच, फ्रेंच अने जर्मन—बोल्या जावे। बेल्जियन लोग अपन कला, वास्तुकला अने गैस्ट्रोनोमी खातर प्रसिद्ध छे। खाना में वाफल्स, फ्राइज़, चॉकलेट अने मसल्स शंख लोकप्रिय होवे।